Sakafo nohaniko farany a dia vary soa sy a- trondro miaraka amin'ny legioma. Nandrahoina vary a de na- natao misimisy rano, zay ny fahandro vary aty Madagasikara; a <hesitation> ary ny fomba nandrahoana azy lay trondro, de nandrahoina aloha ny trondro de nasiana sira sy episy a de <hesitation> rehefa masamasaka de narotsaka ny legioma de nasiana menaka de zay